दुध नभयालै आइसक्रिम बनुनाकी सप्पै पैल्ली फलफुल साप गरिबठे मसिन गरिबटे काट्या, काट्यापाछा नारियलका दुधमाइ मिसुन्या, मिसयापाछा फ्रीज माइ राख्दया, ततिपाछा आइसक्रिम तयार होइग्यो ।